O soap to tena ah mabero kiu pe-o. Tena po soap susuvu monoi te puipui ar. O sususuvu sahan ta giris ar to momona, varan de kora kah susuvu eim. Soapoem pa tsion muan. Kat vas pa ma tsion muan. Pats muan varan susuve pa saha kita pupui vira oh ia sah pitsikene pean, soap pupui eim pa maar va inu, pupui pa inu, ar visvis sahan pui eim. Maar voro pebero sahan pupui eim. Tena maar noro pebero saha pui eim. Pui meem pa mar nan maar isiso maar bebeto sahan pui meem poh soap. Soap vo upas to vamagavana maar en komana inu. Mana maar sosopo peara.